सलाद बहुत पॉष्टिक होई वह पॉष्टिक चीज़ है सलाद। <hesitation> हरी सभी चीज़ों के बनल जाए बनावे जाए बनल जाएच्छाए और वो बहुत। ही ज़्यादा पाइदमिमंद करेजे हैं हम सबके सरीर के सभी आदमी के। सलाद खावे के एक साधारन वीने ग्रेट के लिए सके चीज़ है उकरा में। सिर्ड डाले के बाद उकरा सिर्ड का करते हैं उकरा वनस्पती तेल डाले। के बाद <hesitation> उकरा में <hesitation> सबजी डाले। के बाद आप मन पसंद सलाद के जेसिंग तयार कर सके चीज़ है।